Jappan sagale ishin nyathu sushea sushea suun midhan rigathi eee udon yedheni ishin suun won akhii bastaa dhardherthu tempuraaa yedheni yekhitoria yedheni sashimii yedheni ramen yedheni don burrr yedheni misosup yedheni okhunuyap yedheni tonkapsum yedheni carry rice shabushabu headpoti sobbar thamagoyaki